प्लासिबो उपचार को इस्तेमाल करबो नैतिक रूप से एक जटिल मुद्दा है। कये कि जो मरीज एक ऐसी चिकित्सक देओ तरीका है जिमे कई भात्व विक उपचारता का प्रभाव नहीं धौबत आये। लेकिन मरीज को या विश्वास दिलाओ जात है कि वह उपचार कर रहे हैं। एक उपचार को इस्तेमाल मुख्य रूप से तब करौ जात है जब चिकित्सक याह मानत है। कि मरीज को मानसिक स्थिति जैसे कि तनाव या चिंता आवश्यक स्थिति को प्रभावित कर रही है। तब प्लासिबो सकारात्मक प्रभाव होई सकत है नैतिक दृष्टिकोड से यो सवाल उठत है। का जो मरीज के अधिकारन को उल्लेखन तो नइ कर रो है। कयेकि मरीज को यो विश्वास दिलाओ जात है कि वह कही प्रभावी उपचार को हिस्सा है। जबकि असल में उसे कोई वास्तविक चिकित्सा नई मिल रही है। एक तरफ इको समर्थन करौ जा सकत है कये कि यदि मरीज को मानसिक शांति और राहत मिलत है। तो उसकी स्थिति में सुधार आ कर सकत है। लेकिन दूसरी तरफ एक चिकित्सक और मरीज के बीच विश्वास और पारदर्शिता की कमी उत्पन्न कर सकत है। जो चिकित्सक और नैतिकता के खिलाफ होई।